Engka ga manuq rupai punna na iyyaq wissengnge narupai manuq e punna na narekko dipiara madece-decengngi ipanganrei madece-decengngi sibawa engka ga manuq mappunnai akessingeng ati iyyaq wissengnge engka manuq mappu- punnai akessingeng ati apaq na napoji ero punna na tuli- tuli napanrei tuli lipinungngi esso wenni ampai napoji ero punna manuq e